Ngaashi nee ngame momudhingoloko mu ndili. ondili momudhingoloko omudhigu shaashi o- omagumbo getu oga ili unene popepi. Onkene ohandi iyadha nee. o- ohandi yaadha tandi kotha nuudhigu molwa. omagumbo oga dhiingolokwa koo bar, oondingosho dhomalovu. oma- omagumbo oga dhingolokwa kashiinda haya longitha iikolitha. omagumbo oga dhingolokwa natango kaantu yeli momakwatathano gaana ombili. ohashiya nee ponkatu mpano kutya ethimbo lyoku kotha ilo- unene lyoku kotha. nenge ngaa wa hala oku kala wiitulamo nando oto galikana. nando uunona woye ngaa tawu ilongo. ohashi kala oshidhigu shaashi ewelelo ndyoka hali kala unene lili momudhingoloko gomagumbo getu. ihali tu pe ompito opo tu vule tu kale twa kotha. Olyo ashike oshinima sha koneka unene momudhingoloko gwandje. Maara unene ngele aantu taya popi unene taya popi oku popya hwiya komuule koontangu. omuntu ta popi ta- ta- ta yeli moontamanana nenge pamwe omuntu ta popi eli kohi yiiikolitha. ohashi ohashi pendula omadhiladhilo gandje. na itashi pendje ompito yoku kotha nawa ngaashii shina oku kala kaa.